اول حاجه نفيق ماخر، نفيق مع التسعه هكاكا نعمل فطور صغير مع العشره، <hesitation> نمشي نعمل دوره نهبط نعمل تسوق، <hesitation> نهبط للسوق، <hesitation> زاده نوخر الفطور ممكن <hesitation> نفطر مع <hesitation> ماضي ساعه ماضي ساعه ونص، <hesitation> نعمل مشي، نمشي للبحر، <hesitation> ممكن نعمل قهيوه مع الربعه الخمسه هكاكا حاجه هكاكا،